Erniŋee yak jaa kadaadin naa, aŋaa niyek kan naa nikeeriinun waŋ lolii wi erniŋek tegu amaraguti, amaragu tii satin̰ii tenee likey, n̰igirsimii tenee kaa likey, wujaa kudukark aŋaa niek kan naa melek, wujaa tii al lutogudu dum nin̰aguti. Kaŋ tukunoonu ju tin̰aa, ernik tii al lutoo dum nin̰agati. Kaŋ tukunoonu ju tin̰aa, erniŋek tii nokoy tukunoonu nuju tin̰aa, wujaa aŋaa niyek kan naa lutusii nu kaa tigu dumnaanu wiski. Waagu amaragu ti. Mbuloonun jaa biskokorogu, biskokok irik waagu tii kajii nujik taani, yak jaa tii aŋaa niyek kan naa nonnorek ti jaa subu nak nujik taani, ichi nak ditir ti tuji. Kay nu dum kaa tawirka ti minili yak jaa taadaa teneenun ner kaŋgu zikan teeti. Kanaa tenee nun ner isilii tiŋsernu dumnaanu wasik artuu nokoy yan ti ichi nak dum taanu lell nak tujii nun ner kaa let let tireka tuji, waagu biskokorok wirgu ti. Kayŋaa nun jaa tojomgu, tojom waagu kaa tii aŋaa niyek kan naa niskeerik yak jaa kaynungu keesisi nayawti kaynu keesisi tawaa tenee waŋ andaka kaynu « hesitation» wisik nu ti. Tii jaa lolli dum tii kaa «hesitation» ndromsin ti tindasi, ndromsin jaa barik yak kay wokoytaandak, kileerik taanu lul luwaa nun tindasi, naanik tuyoonu jaa gisiŋaa nun ner lul nak laatuu lutosii too wurarnun tiijaa yochu tindasi. Tojomjeenu waŋ kaa aŋaa lollii wi. Tojom wafarlak kaa, asuŋun ndalbak kaa, asalak kaa, aŋaa niyek kan naa «hesitation» abkadaŋkaka kaa, niyek kan naa tojom lolli. Wujaa tegu jaa iriigu ti, iriigu tii kaa kaa karaa olok wirtan ojulok gin tindaanu, tii kaa niskak yak jaa niskéerik ti. Tii kaa jaa dum ojulkogin « hesitation » tinda ka dum fak suŋ koko an̰inti yaw zuŋ kok an̰inte yaw zuŋ kaajaa tii tilsun kar miigin bik ndiriŋ tee t. Erniŋee kan wujaa bahaayim kan yak gisiŋaa nun nindaanu aŋaa niyek kan naa lollii wi, waŋ nun ner jaa amaragu kaa, iriigu kaa, bokundogu kaa, drabagu kaa, drabak gowukgu kaa, drabak omuyokgu kaa, drabak guguregu kaa, yokgu kaa, maragu kaa olukgu kaa, kokamsubakgu kaa, dudurgu kaa, chimgu kaa, mberlekgu kaa, ndoroogu kaa, kaasakgu kaa, ŋoongu kaa, ifirgu kaa, maygu kaa guurgu kaa, olukgu kaa, laar firgilgu kaa, laargowukgu kaa, erikgu kaa, tandamgu kaa, darŋalgu kaa, mikgu kaa, angirfaayekgu kaa, usongu kaa, kulekgu kaa, momokgu kaa.